Beras tu biasoe tu diolah pacak jadi ketan teros e pacak dimakan dengen e bubur dian cak tu pacak dengen kolak di cocol cak tu kalok ketan biaso e di do di desa kami makane e cak tu e teros pacak pule jadi e lemang pacak pule jadi e <hesitation> lempar lempar itu biasoe diisi dengen ayam yang dem di masak cak tu ayam dem di bumbui teros dik isi di lempar beras pulek pacak di jadi bubur bubur tu pokok e beras tu dimasak samp banyak pakai banyak ayo teros sampai jadi bubur <hesitation> abis tu dem di jadi bobor di ini di hidangke terus dikasi kasi njuk toping cak ayam teros e bawang goreng teros di njok lagi toping daun bawang biasoe bobor nasi tu dimakan e ntok sarapan pacak pulek ontok makanan wang yang lagi saket teros beras tu pacak nasi tu biaso e disajike ontok menu makanan sehari hari e biaso pulek dengen e <hesitation> disajikan dengen laok cak ayam goreng cak tempe goreng teros ade sayor sayor e pulek